هو، نیوزیلنډ ځانګړي دودونه او رواجونه لري، په ځانګړې توګه د موری اصلي خلکو کلتور ډېر مهم ځای لري. یو له مشهورو دودونو یې هاکا دی. هاکا یو دودیز جنګي نڅا او سندره ده چې موري خلک یې د جنګ، درناوي، یا د خوښیو په مراسمو کې ترسره کوي. دا نڅا د بدني خوځښتونو، لوړ ږغونو، او مخ ښودلو له لارې ځواک، ویاړ او یووالی ښيي.